د نورو څارويو په پرتله د انسانانو ژوند ته لومړیتوب ورکول واقیعا چي اخلاقي کار دی نو ځکه چي انسان اشرف المخلوقات دي انسان عقل، شعور او خبري کوي نو پدی اساس د نورو څارويو په پرتله .د انسانانو ژوند ته لومړیتوب ورکول یو اخلاقی کار دي او په ژوند کي باید هر انسان انسان ته ارزښت ورکړی او مینه ورسره وکړی.